Defugol maaro kaa, a wañan ndiyan nan faa ɗan waaƴa, ngaɗaa hen maaro ngoo. So a waɗii hen maaro ngoo fuu tan, faa ngo waata, so ngo waatii. faa ɗun ɓuuɓa, so maaro ngoo waatii tan. Aɗa waawi ɓamde njunngo maaɗa ƴeewaa yalla ngo waatii. So waatitan, ɗun woni ndeennkaa ɓenndii. Nii foti maarokaa no defirtee.